oh, əmdan, alə amdan benbe agane nai ko alum so jlamiya keman bade nabe, agane raiko alamso jlawiya kama alək baden. alən yau benbe jlawiyane bebe əmdənakwen azam sai baden. Nulhunno gadang baden achiman kon əmdan. Benben kuradatkeri dancu makravan baden achidu wonbade jijikan kwaya aachi ənchu bell nanguwanəm. durik benben gasgatu ten atu dəvamno baden aptukutəm. Lakəna widənkasi gana badenamcatum emdan widin paratici saicabzak ren a cuncu bak nanguwan bak nanguwan dumma baden numcutm gadau nanka duwan ayu aalin yau beebee jlamiya kuma kak baden na bee. Badenyee acincu ben lak lakunakwannum durik bebe awuna jlamik deri acincuna aci da vare gi cacu nalha kemya alhawun jiren na jlamiye na jlami na jlamiye najlamim kworo acincu rutunem adank bee betkiri ye secadanti yaye binagibatu ka rarckici adak batkiri seci damti gadau nanka jlawak badan engwa kuliyya adak gabadan durik bemben emdanak jlamayane aino har gabade yaukwaya nusga nanguwa na zu, koro əmdan kwen azu, beg lanən azam, zmdən da lukutigi dəkka nabe. Yajləmi kam yaye ga bade yau kwaya ankali ajluwu gəzdava. amma əmda duwoni achi davari badenan kwaya to lakəna kwenye azu aga əmdau gafki. Gadan nalhənnona əmdamdi kama numbastu anyau gafke tulam, ə a baden no achi badek jiren kwaya gəna karvanka a mətkari duwon tavana əmdan babenən, waya ka əmdan babenum to achi alhama aganawun karvatku wun ɓena karro chandu yum Ʒm chono nək baden. So tal a jlamik badan durik benbe gasgatuno, badenno biyu gadan alari kakjiji kaŋno biya, ali kakjiji kan salau yau na gakum mana achi azgau emdunakwan beng nanguwan ye acisgo mitta acapzan emdan kwada əmda nəm, awun gajlawa deri na, achi is ga ayapani, sartan uktuna achi auhwa, durək benbe gika achi bade jlamu to a sagi ma badem suno achi bade nem, gadau nanka duwo be wade nən jlamu nankai əmso kasunək badenəm, zmdan da kati ezga bak naguwam emdan da kati ga pici emdan dakat emci beng emdim emdin da kati kwakwanakwen emdin a kati suvitvitmakwen jlumukem to karekarem do talano karek badenem badeno encagannom duruk bade ajlami acincaga ennom durek bade manna ajlami acuncaga bembe aca jləmi adatkiri eeza zarin aci da durik. baden achi kaga kəma sana sana achi a kata maya, achi maitu, yauman naci achi jlamu ben nanguwana, gargana kwen da tasachina, sa əmdan kotachi mayan duwo korin karvan taɓacina achi jlamu ben nanguwanna kulu ɓi ma sabu da tlani yayko emdim man əmdən baɗen amma ali gabaden nabe. Jlamu be gaɗena wunujanka a tam. Tamtlu beu gaɗena, benno dəvano aɓatu a rek baden. Achi unchu ben nanguwam, durik benbe gəsgo achi achi bek nanguwanəm. Benbe acha jlaməna, achin chacu da jlamu benbe achim diye, əmdan akorika anayi dati herək ənda msəno, gadaune təna aɗak siyan, əna əmdan alhəma siyan əmdan jnna əmdan ugduru uranna, abakwanna ɗe teɓe tebi, irin ənchənona tala emduno baden ənchagatam, gada atə, siyak sakta gənchu ma ənda akoŋi dəba benam. A'a achuno anchaga ənnom. A chi anchaga achi bana əmdan akorika dabi. Dade alha ma mayak masvaŋi əmtan kwaya kaika amtam. Chono beube badeu unudu, kəramiŋi duwon maya kwaya agika maya, ko gatlka tamka, i butu, ka gafihar benbe, an kalaŋi asdavəbi? tana jlawa gwamso mayan asfaiwano, dargu manka əmdan begam, amduwa emdu wade kala benbe achi muni amma bata datlta dərgumanəm gəɗa achi aiku guma aci jlamu wasgaganna sana na ben anayi da kuritichi i kaso gadau nanka baden alun yum benben nunchu. Bembe alək əmdak duniya benbe ya jlamu deri ee kuliyya ga sagi ayapəni ben bakso achi ənchigim agiye gənchichəm, rutu makwen achi jləmigəm agije gərutachim, kəma baden nabe. Ko gəna gravənan, sabu əmdəmbe akfayi baderi na dane da rutu kənan granətka baderi jirem. agi duwo gəja kunuk badaiti kwaya ya səgə ma bade gafaga magarəvan, Ʒmchono atu, gaɗau nanka nənchi alən yau bembe na nunchu da jlawiya ɗavayya, benbe naiki be ka kəma chanduwa səban sanaka nunchu aləmsuno, sai alək badaitən